Chet ellik do'stim menikiga tashrif buyurishni xohlasa, men unga ko'proq qalinroq kiyimlarni yig'ishini aytgan bo'lardim, chunki bu haftada obu-havo juda ham salkinligi ko'rsatilgan va unga bosh kiyim va qalin paypoqlarni olishni tavsiya qilaman, chunki bizning hudud hamisha sovuq bo'ladi.